<hesitation> बाह्रै हिउना तरकारी हिउनैमी बार वर्खा तरकारी वर्खाइमी पाइने हुनेछ्या । <hesitation> आलु, प्याज, टाम्टर, गोलभेडा यिनी बारमासेइ फल्लाछन् अचेल यो केके तरिका-तरिका अपनाया हुनाले । अब वर्खा मैना पाइने तरकारी भन्या <hesitation> वर्खा मात्तर पाइने तरकारीमी <hesitation> बन्दागोपी भ्या भिण्डी सागेखुसानी तनी वर्खा मात्रै पाइनाछन् । <hesitation> कात्तिक मुसिरतिर पाइने भन्या <hesitation> भदौ कात्तिक, मुसिरतिर अब करेला भ्या बरेला सिमिसोट्टा तनी भदौ असोजतिर कात्तिकसम्म पाइन्या भ्या । अब कात्तिकधेगी मु‌सिर <hesitation> पुस, माघसम्मै भनुन चोतो मुला पिडेउ <hesitation> काउली गेाडागुडी गाजर अब यि मेटारसेटार यासा यिनी हिउना मैना पाइन्या तरकारीमी पाइनाछन् । अब तैभन्ना अरुबेला <hesitation> कैलै <hesitation> अरुलै <hesitation> सागपात भ्या हर्यापर्र्या <hesitation> तासा साग तरकारी पाइया हुनाछन् ।